Nti nkyerɛkyerɛmu nwoma no yɛ nwoma a ɔboa yɛ yie pa ara firi sɛ, sɛ woohwehwɛ nimdeɛ bi aafa bibi ho a, na sɛ wonya nkyerɛkyermu nwoma no ne deɛ woohwehwɛ no wɔ mu a ɔboa ma wote aseɛ yie. Saa so ne sɛ woyɛ sukuuni mpo ne sɛ wokɔ sukuu ne tikya kyerɛ wo adeɛ bi na ɔma hotwerɛ bibi kakra fa ho na sɛ anwie pɛyɛ a, sɛ wowɔ nkyerɛkyerɛmu nwoma wɔ fie a, wotim ba bɛfa ne afei woatim ahwehwɛm akenkan ne yie ne woate deɛ tikya ne ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne ase yie pa ara.